डगरमे नेंगे बिरिया बहुत चिझके ध्यान देहना जरुरी हे । सडक यात्राके योजना बनाइ बिरिया हमके हम्मर <noise> जैना जगह आउर उदेश्य पता हुइना चाहल, कब जइना हे ओहका समय निर्धारण करना जरुरी हे । गाडीक <noise> कागजात ठिकठाक हे कि नाइ, सडकके नियम पालन करना जरुरी, सुरक्षााके <noise> के उपकरणमे ध्यान देहना जरुरी हे । बिमा <noise> आउ सम्पर्क नम्बरके बारेमे फेर जानकारी हुइना जरुरी हे यदि हमरे यि सडक यात्राके योजना बनाइथोइ तौ <noise> यि चिझ ओहके ध्यान देहना जरुरी हे । यदि यि चिझ ओहके हमरे मनन करके नेंगत होइ तौ हम्मर सडकके यात्रा मजाति कटि आउर मजा ति हमरे सुरक्षित जगह पुगे सिकत होइ ।